والله اذا يعني عندي قوة خارقة اساعد الاخرين بيها الناس اعتقد راح اختار مثل ما يكول باتمان i am arich man فانه الفلوس يعني انه الواحد اذا زنكين راح يكدر يساعد هواية ناس اتحل الامور لان بهالوكت هو الفلوس الي دتمشي الامور دتمشي الناس العفو فلهذا اختار مو قوة خارقة بس اكون زنكينة ههه